الفن ليه عامل كبير علي المحتمع <hesitation> زي ال- <hesitation> الفنانين-الرسامين-ال-الموسيقي كلي دي بتبقي <hesitation> بتجيب سياحه للبلاد <noise> بتاعك بتعملك اسم-بتعملك-هويه